Kaisa buphangni kotor buphangno swkaknai swkakjak blade bai phan rwwi chasi no kotor ni sakao dagaroui khai khe abo no kisa kisa khe eba shred wngwi thwngnai. Juda juda grating ni sakao juda juda goron ni shred tubuo kaham ni simi kotor jora. Kotorma wngkha kwbangma samungni bagwi samung tangnai manwi chasi bwthai tei kubun chamungrokni bagwi samung tangnai. Kwplaisa blades rok kaham khe swkakna bagwi chubachu khlaio phiya kaham khe kwthar khe kwthar khe tonwi mano. Chasi kotorma wngkha chámung chána nangkukma manwi chámungno kwchang kwchang khe chámung tei mwnwi rwo.